Pues bwín nin rahca resfriado, dzobah ñizah guitáhbi ya que dxial dahan chxí chxí cuhu ñahba lóhn madza veinte minuto chuhu ñahba lohon, chxí chxí chxí. huhum, garéc bah guibidzi ñahba con tuhbi toalla chxí chxí chxí gahbah che dxa´ mazcáhyi gadubih gadubih tih tishibah chxí chxí este chu´vaporu yánbah. chuhun stóobah guidáha bin shpulmonbah, tinluh este chxí chxí dxiúbah láhan la´dxichi o gue´bah núhun mazcáhyi guishí yíhma níhi lóhon tinluh este. dxiaacah bachin garáa guéhla chxí chxí dxiubah gahba astáh garáah guéhla chestéhe bah ahba biacalah tinluh chalóh tih dxiacabah del ay, del ay riá cahba nahpa. gue´bah tuhbi copuin mazcáhyi ya chéhe chiopa gu´dxaruh dzíyin lóhon, mhuhu, tinluh cue´dza yáhnba del nayáhn yáhnba chin ra´ca bah dzichxí ya chin. gará guéhla de la lachxí dela láhan ay shbuedzan dzichxí nahpa este, gadza´bah rdziyi gah ga´dzabah ñizah dxa´yihn, ga´dzabah chxí chxí giduhubi bah la´dxichi. tin gahba tin dxiáacahba sinon ay riacabah